Opo ashike onghalamwenyo yange iwape okuya komesho efimbo lihapu natango ohandi liyandje yoo kounona vange handi valongo onghalamwenyo nghee ili handi valongo yoo noku vapula yoo kutya oshike oosho vahala okuninga mokukalamwenyo kwavo ngee vakulu nenge monakwiiwa ongheene osho shili oshinakuwanifwa shange okuleendifapo efiku nefiku okuvapula osho vahala okukala vaninga monakwiiwa nenge tutye monghalamwenyo ouna tava kaninga ovakulunhu nokuvalonga yoo nghee oilonga hailongwa meumbo kutya nee pamwe opondje ashike ngee ohatupopi ei yomeumbo nghee vena oku wapaleka nghee vena okutonya oikutu yavo nghee vena yoo okukala vayala eembete davo noku wapaleka yoo meumbo nenge okukalafana nenge okukalamwenyo kwavo elela kwekudingilila ile kwevadingilila efiku nefiku oo omadeulo ndili handi yandje ouna ndili ndamanguluka monghalamwenyo yange nenge efiku nefiku